<noise> nako ngoji <noise> inomo yang bisa wo kia <noise> nanga tenaga wo siputuru nege bira de naoko <noise> gauku, lo pokonya inomo manege yang wo ja akana <noise> lo puturungu <noise> <hesitation> kia inomo manege kan nako kia bira de naoko mane kan lo ojomuku <noise> i tekana mane de aje ina sawinoli. O kia le <noise> <hesitation> o kia popeda manege lo popeda de o kia <noise> lauko lo woka puturung oli nako wa ojomuku nege <noise> <noise> manege o kia bi <hesitation> o kia inomo manege kan biasanya nanga <noise> balu balusu Nanga o kia <noise> joma ka jo magae, pokonya ja akan <hesitation> pokonya <noise> kia <noise> de o kia o popare <hesitation> gauku popare manege kan kai ofi <noise> i akana o puturugu <noise> nanga kia i siri lo jo ka togumu manege, jadi nako ngone sec- <noise> nako nako ngone nanga inomo tradisional nege biasanya ka balu balusu jaga jo akana, mungkin ka man- ka manege dika.